आफ़न छाव जी भईला रेवे <noise> पण एक दान कई होवे के। एक भायला से लड़ाई होगी तो आपन सोचा के यार आपन से गलती होगी। तो आपन सोचा के आसा तो बोलता बंद नि होवा। अब उसे कई हे के माफी मांगा <noise> के यार भई मैसे गलती होगी। तो आपन ऊके फोन लगवा एक बारे तो फोन नि उठावें पण फेर उठा लेवे। फेर उसे खा के यार भायला मैसे गलती होगी यार आबे आसा नि करूंगा यार। <noise> भई तू ई बता मु कई कर सकूं यार अब वा गलती तो हो ही गई यार। तो ऊ खेवे कोई बात नि री ओर फेर बढ़िया बोल बा लग जावे। <noise>